ñy fombandraza mampiavaka ndrôiô miny: Fankalaza ndrozy ñy afternoon ty, foto eo añaria ndrozy dité miarak'aminy mofo mamy, ñy sandoitsy, ñy sikôny misy ronono na jama, manahakan'izay ñy fankalazà ndrozy ñy fetiny fanaova tsianjere, fankalazà ndrozy ñy miaramila noho ñ'olo maty namoy ñy aine taminy ñy aly, manahakan'izao ñy fankalazà ndrozy ñy bôroferineity, misy koa ñy midsemere.